Fomba fiantraikan'ny fomba fandrahoan-sakafo samihafa fandrahoan-kanina maro karazagny, dia mba <hesitation> ao ny andrahoana maharitra e vao masaka karaha zany saramaso izay vao mivoaka raha ilainao ao agnatiny, misy ndraika koa atoko malady karaha agnanambo an dia bitibitika foagna dia efa mivoaka ka raha mifamadika foagna zany fandraisanao an'io dia mety hiteraka zavatra hafa amin'ny fiaignanao